Ja'a jadunta juet's a'ax yë kanëmëdyakpë tam's yë uk, në ko'o yë uk mojëp jue a'ax yë naxkobë, jue a'ax nyëpëdakyë onyëxujsnë tanto mëyë t'se'eyën, jadun jue myëdë a'ax jadun a'ax da yëdun nëjuëyëb da a'ax yë dun në ko'o jedun mojëp myaxëp këxëp wynkë tëkatyë, takat'spë je winjëp a'ax jedun.